حابة نكون نحلة نجرب كيفاش آآ نعمل عسل ونعمل جو بصراحة بين الأزهار نبدأ من وردة لوردة ونمص في الرحيق من هنا وناخذ في الرحيق من غاديكا وزيد العطر بتاع ال-البرفان بتاع الأزهار ما حليها نستنشق البرفان تاع الأزهار حسيل نعمل چو أنا والنحلات نرقص في الهواء هكاكا نحب روحي نحلة.